Tamin'ny taonjato telo amby roapolo sy dimanjato sy arivo zany da misy rangahy antsoina hoe Gustave Vassa izao no voafidy mpanjakan'i Soeda. Nanamafy ny firenena Soeda i io sady nanorina ny fanjakana matanjaka izay lasa mpitondra ny Soeda nandritra ny taonjato maro.